أكيد أكيد باش نختار أني نعيش في مدينه كبيره، علاخاطر القرى رغم أنها تبدا خضرا وهدوء والكل أما بصراحه أنا إنسانه عشت في المدينه طول حياتي وجربت قبل عشت في قريه مالقيتش راحتي، الريف تحسهم مزال ما عندهمش برشا حاجات من عندنا، كيما مثلا ما عندهمش ضو، ما عندهمش أنترنت، ما عندهمش تواصل ما بين بعض، أما المدينه تحسها أريح في التعامل.